פייגעלעך האבן אסאך מינע וועגן ווי אזוי זיי קענען זיך דורכקומען צווישן זיך, קודם האבן זיי קולות, זיי קענען זינגען, זיי קענען רופן איינער די צווייטער נאכדעם קענען זיי אלאמ- אלאמירן ווען עפעס איז נישט גוט, און נאכדעם דורך <hesitation> ווי אזוי זיי פירן זיך אויף זיי קענען אזוי ווי טאנצען אדער קלאפן זייער שטארק זייערע <hesitation> זייערע <hesitation> פליגלען.